Twaturateera engoma turi mukanisa, nangwa twaza nk'okushendekyeza nk'abira nk'oku baabarakora, turagiteera du- du- dudu, dudu, du- dudu obwe turi kushendekyeza.